Ny kolontsainy agnisan'ny anagnan'ny frantsay ohatra hoe le raha mantantara efa elabe vakoka zany manana le patrimoine paleontolojia ohatra maromaro zareo alaindreoohatra hoe sokajiany na valôrizeny phatra hoe amy muze araiky, zay zany mba kolontsainy ananan'ny frantsay.